Enyama koba ase <hesitation> e- koba engaki entambe gosa kobaa chingaki chinyinge, etari gosareka, iga okonyebeka ase efridge gose, okooreta enyama eria oyeiyeke onyebeke echumbi, onyekarange, onyekarange buya kabisa yiome, enyebeke egento bono, ekero yiomire iga abwo, tegosareka.